Sa ei olõq eriti hää sõbõr olnuq muq jaos. Kõik naaq as'aq, midä sa tiit, naaq väikeseq komplimendiq, miä tegelikult tähendäseq vastapidist, naaq sälä takah kõnõlõmisõq, naaq lihtsält füüsiline vägivald. Tuu, kuis sa minno pesset eelä õdagu, tuu es olõq, tuu es oleq normaalnõ.